Ave, es qu'essu de tenel que descogel… pos no sé, chacha! Peru güenu yo me queu paquí ena mi casa grandi del puebru, que tengu arvus, güertu, pozus i humeru. I ya si tengu gana de ciá pos m'arriendu unus díinas un apartamentu; peru, essu, unus diínas i alogu yo creu que me güelvu pal puebru que tó essi aginaeru delas ciais a mi no m'enllena l'oju. De seguru que a vogu, la genti más nueva, una casa de puebru se vos hazi grandíssima.